A <hesitation> ny hevitra diso <hesitation> izakan'olona ny piso ndraika a dia zakain'olona izy io raha ohatra ka hoe misy piso mintsina dia <hesitation> ataon'olona hoe pisona mpamosavy izy io kanefa tsy voatery hoe an'izany vao mintsina ny piso avao rô dia ho anahy mpamosavy. Fa <hesitation> fa ny biby namboarin'Andriamanitra dia <hesitation> natao mitovy <hesitation> raika mi fa tsy hoe navahany hoe ity pisona mpamosavy dia ity pison'olombelona. Tsisy an'izany io aminahy!